हां एक स्टेपलर कागज़न को एक साथ बंधान के लाये खास तरीके से काम करत हैगो। जब हम स्टेपलर दाबत हेन्गे तो उमे से बहुत छोटो सो एक धातु को स्टेपल निकालत हैगो। जा स्टेपल कागज़न के ऊपर से गुजर के कागज़ के बीच से होकर उके नीचे के हिस्से में घुस जात हैगो। स्टेपलर की डिज़ाइन तो ई तरह ते होत हैगी कि जब स्टेपलर दबाओ जाये तो उकी दोनों तरफ से नोकें कागज़ की दोनों सिरे में घुस जात हैगी। फिर उल्टी दिशा में मुड़ जात हैगी। ऐसे स्टेपलर कागज़न मा फंसों अराह जात है। और कागज़न का एक साथ जोड़े रखत हैगो। ई प्रक्रिया मा स्टेपलर के दबाने ते कागज़ के बीच एक छेद भी बन जात हैगो। जो कागज़न का एक साथ बना के रखत हैगो। और स्टेपलर की धातु दोनों तरफ ते कागज़ों को पकड़ कर उन्हे मजबूती से बांधे रखत हैगी। ई तरह ते स्टेपलर और कागज़ दोनों एक दूसरे से जुड़े रहत हेन्गे। और कागज़ एक जगह पे सुरक्षित बने रहत हेन्गे। जिन में से हम कागज़न का ख़ोन से भी बहुत बच जात हेन्गे। तो कागज़ सब एक साथ अच्छे से बने रहत हेन्गे। इधर उधर भगत नहीं हेन्गे।